بتجيب الرز بتغسله تمام عدل بتجيب الطنجرة أو الجدر تحطها على الغاز بتجيب الزيت تحط شوية زيت بعدين تغسل الرزات تحطها فى القدر بتحط الملح والفلفل تبعك بتغطيها بالمويه وتتركها لين يستوي الرز.